Zah manôkagna zao tsy de <hesitation> tsary nibôaka tagny ivelagny mintsy fa zah ndraiky zany mahafantatr'ôlo mipetraky ivelagniny maharitra de zare zany matetika mandalondalo a-amignay aty to zegny, matetika.